Nu ya´a chi iyo ya´a, ya´a na´anu, ya´a u´uva va´a tikuiñi, taka ya´a kuechi, ya kui, ya morrongo, ntaka ntinanu kuiti nu ya´a tini nu ya´a, yua ku nu iyo.